Eléphant mamorogno vondron'ny fianakaviagna satria izy miaro zanakanazy ndraika le efa antitra agnatin'ny tropinazy. Ave izy koa mampatahotra fahavalo. Beko fahavalo, vitsy lay mahasaky magnafika izy.